Armaliona ma am safe ni amra, aife maka ha <hesitation> maka hulele heloy huan. Am huna ho ham hakalay. Amunam rahumanan anes nira, hamakalay nira. Loy huan <noise> amra yana anim te si sufu te, emeu amra efe luman see. Nisi syaka makalay eyo, ham hilinises. Siyakalay se sehiliuw woheni am. Lehuan ane heloy yo'i kahuam au muarmalio ngama heloy nia he. Muarmalio ngama heloy nia haya, ya kalai ya ua ne yakyakna anin barahasi sufu, ha lehuan yahili nise. Habi <hesitation> el loy ama si hilinise, se akalay leisye iluwohi niam. Iluwohi niam am su <hesitation> amra ruma lianga ma, am tebu hoho loy. Abyakar hona am yakara ho'holo, ho am hahakalaye amra uma nainim luman namra wanataneste hamakalay nira. Amra rumaliong ime luman namtea amra, selmatanes am hili ni amra. Molalainite hi arna neste natewa amtuloho. Am ote amra rumaliong ime hamsafe. Hamsafe am ese, am takama, hamsaf ni esan anen ikau kartala. Am safi <hesitation> ikau kartala, lehuan am sabane amraufaya tu amra. Armaliong imeun ham rau <hesitation> armaliong imean sabani faunan amtebu hoholo. Am ela ho abuk'ho abaidernu ho lolonafu. Amra kiana an neste alak nira, amakanika nak nira'i mele lolo. Eme hua ubili'ko taka udie kubakte usaf ika kataleste ulau hes safani, tara aifin maka haulele he ukese helau he udie mbo. Harmaliong ama'u ra amra baliong'i me am hili am hua ene am tebu hoholohom am haakalainira.